Xop amig c̲h̲apná tib minn c̲h̲ap cuarenta y ocho, stib ndzaꞌp c̲h̲ap treinta y cinco, sti nay c̲h̲ap treinta y dos, sti minndoꞌ c̲h̲ap veinti ocho, sti minndoꞌ c̲h̲ap treinta, sti minndoꞌ c̲h̲ap dieciocho.